To ɗum wii justice kan, aadilaaku, kanjum woni ɗum laato koo moye neɗɗo e debbo e gorko e kiɗɗo e suka e pamaro e mawɗo laato to goɗɗum hawtimo e goɗɗo, ɗum raara ɗum yiya mo mo mo goonga fu ɗum hokkamo goonga mako mo walaa goonga ɗum hokkamo siya goonga.